मू अपने आहार में नमक री मात्रा अलग-अलग हवे जियू मार्केट में अबलो नमक आवे वे अत्र सही नीं हवे। एक पॉलोराइज्ड और एक नैचुरल नमक हवे वणा में आयोडीन री मात्रा हवनी चाहिजे। लाल नमक है गियो कालो नमक है गियो वणा री मात्रा वदाई दो वे शरीर वास्ते हउ हुवे। जेस जिकी अलग-अलग सब्जिया हवे फल है गिया जिका में नमक री ज्यादा हवे वणा रो उपयोग वदाई दो।